<hesitation> dɩí gɛ dí tɔŋ síkpáládɛ tɔmɔɔ yɛ. Béé baá yá síkpáládɛ? Yofó síkpáládɛɛ dɩí tɔññ dzɛ ŋsɩ <hesitation> apaarɛɩsɛ, telefóoni, teelée gɛɛmɔ, na ŋsɩ kɔɔ wáana, kɔɔ vala dza tɔmɔɔ kpátáa ka vala faá-faádzé, kʋʋ tala fɔlɔɔkʋrʋ dza dzaké-dzaké. Bʋʋ dɩí bisí sɩ bʋyɛ kamááta sɩ dza ñdɛ ire dɩ duuniya kadzé mɛɛ sɔkɔwá mɔɔ, álámɩnáá yála ka sɔkɔ mɩnɛ ɔtá máína síkpáládɛ dɛɛ yofóó kɔwana bɔɔ? Dá gɛɛmɔ mɛ dɩí yála ka tɔŋ sɩ aayí, dáá wʋlí álámɩná táa yála ka sɔkɔ mɩnɛ bʋká ɔ tá máína síkpáládɛ ɔɔ. Kɔsɩkɔsɩ ñŋ sɩ mɔsí kagɛ, ŋʋrʋ tá dza dúúnia kayé mɛ sɩ ɔ táa loó apaarɛɩ bɔɔ, bʋyelé ñŋ dɩ mɔsí síkpáládɛ dí ka sísí dɩí ná sɩ dɩ tukú báa aŋʋ, bʋʋ báa aŋʋʋ gɛ sɩ ɔ kpálá simire, báa aŋʋʋ gɛ sɩ ɔ kpálá simire. Yáa sɩbé ñŋsɩ ŋtá kpálá simire dza bɔɔ, ŋwɛ ŋsɩ ŋɔɔ diríyá yá kpátá-kpátá-kpátá-kpátá dúúnia kadzémɔ mɛ bʋyelé bʋʋ bisí dí kpálá simire, abáa na sukúru bɔɔ dɩɩ láa dza mɔɔ, báa bé kpínaná dabataa wɛ, baá dʋ fɛŋɛ bí pɔrtáabɩlɩ mɛɛ yá mɩnísíɩ í yálá ka yɛ. Bʋ yelé síkpáládɛ díná dɩí ná sɩsɩ dɩ yɛ tílásɩí yá fɛ álámɩná báa aŋʋ, ɔ kpálá simire <noise> ka dzɩŋ bɔɔ yofóó wáana ɔɔ yɛ, ɔɔ yɛna fɔlíbɔ, bʋ bisí bʋná yɛ fɛɩ tílásɩ bʋ yɛ fɛɩ tílásɩ ɔ dzɩŋ síkpáládɛ báa bé, <hesitation> tɛfɛ bíɩ ŋ wɛ lɔ ŋ tá máyí na síkpáládɛ bɔɔ, ŋñná bʋnáá dɩí tɔñ sɩ álámɩnáa ŋ ɖíri, ŋ ɖírii dzɛ álámɩná ŋ ɖírii dzɛ. Yáa sɩbé ŋʋrʋ tá dza ŋɔɔ yáa ɔ táa dɔkʋ apaarɛɩ bɔɔ. Ŋʋrʋ tá ŋɔɔ yáa ɔɔtá loó apaarɛɩ bɔɔ bʋ bisí ñ bɛrɛsɩ ka gɛɛmɔ, bʋʋ bisí ñ bɛrɛsɩ ka gɛɛmɔ. <noise>